Tishlarni to'g'ri yuvishda, kuniga ikki marta, ikki daqiqa davomida yumshoq tish cho'tkasi bilan tozalab, tish ipi yordamida tish orqasidagi qoldiqlarni olib tashlash ham muhim.